مادة التاريخ نوعًا ما تعد إحدى المواد الضرورية، أظن إنها مادة واجد ضرورية خاصة أن كان هذا التاريخ مكتوب بشكل صحيح، لانه بيقدر يفيد الاطفال أو حتى الكبار الذين يدرسونه في الحصول على معلومات عن العالم القديم.